بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ دۄہ 15-29 منٹ سفر کران۔ مصروف سٹی بسہٕ، ٹیکسی، رکشہ تہٕ آٹو رکشہ، شہری ٹرینہٕ تہٕ - کینٛہہ شہرن منٛز - صاف، جدید، ایئر کنڈیشنڈ میٹرو سسٹم ذریعہٕ۔